ध्रुवी भालू कुल ठंडे वातावरण में अपने फर, चमड़ी, मोटे पंजे जइसन विशेषतवन से ही जिंदा रह सकेला। काहें से कि ठंडे वातावरण में जिंदा रहल अपने आप में एक चुनौती हवे, ऐ लई ई सब विशेषता ओ के अइसन कठिन वातावरण में जीवित रखलें में मददगार साबित होला।